Tǝglǝ gwutanǝ tǝglǝ ɓughi tǝgli makǝni tǝgli mfwari tǝgli nwchufi tǝgfli nkwangyi tǝgli mbǝrfǝngyi tǝgli tǝghǝsi tǝgli wkli tǝgli gwumǝ tǝgli gwumǝri tanǝ tǝghli gwumǝ rǝ makǝni